N ɓəp na là to pa̱ te ka̱ nla pa mbawai iyap nra igwak yap do ka̱ atak mi te nbwai iyap nra igwak ka̱t ka̱kul pa aya pa̱ nbwai iyam nra igwak yap unəm uga ka̱ atak anəm ta ka̱kul pa̱ uwa kan bwai kuma igwak bu kan ra kakul nbobwai ndave nbwai ta aga iya ka̱t təm nra ìgwak iya ka̱ nzhi ta le ka̱t nra ìgwak iya ka̱ bəp nzhi ta là n ka̱t nra ìgwak iya ka̱ shi mbut ta lam ka̱t ka̱kul pa̱ mbwai va̱ nda ka̱ ɓa ka̱ nra ìgwak ta ka̱ nak unəm i ɓa te mbwai va̱ ta a ɓa ya là ka̱t te mbwai iyen vata nak te nlà pa̱ mbwai i ta ba iyap nra ìgwak unəm ka̱t ka̱ ɗiɗi te mbwai iyap nra ìgwak ka̱t ka̱kul pa̱ komi ka̱ mbwai ɓu kang pa nda va̱ iwu ɓu a ɓa ya ka̱t te mbwai vata ibi ɓu ko iga atak va̱ mmaɓu ga ko ka̱t mbwai ta ɓu re ka̱tak va̱ta na te mbwai pa̱ te ka̱tak nji nro te ɓu ka̱ te mbwai ta ɓa ka̱ ndaktak. A shin nzhi ɓu pa̱ sosai har uro mmami bang owan onəm ka̱kul mbwai nvəngva̱ na uku ure ka̱ vong a usək ndaktak ta ogənang ɓu nggo i bak lung ucha nro ma iwa ucha nro ma ovan ɓu ka̱ izər oza̱ i lung owan oza̱ har iga chu ka̱ bang owan oza̱ nro te iwa ogənang oza̱ ka̱ nzhi ka̱kul nlung i kung kakul mbwai va̱ta na te ka̱ ya pa̱ mbwai ina nra ìgwak na te nvəngva̱ u ka̱ te ya mbwai ta ka̱ na nra ìgwak unəm va̱ ure ka̱ vong a ɓa pa̱ ka̱ ɓa kan nda le atak oza̱ ka̱t ka̱ɗi te mbwai pa̱ te unəm va̱ uwa ka̱ mbwai te atak va̱ n ka̱ nlà pa̱ uya ka̱ nra ìgwak ka̱t ka̱ mbwai mi mak ɓu ya o yi ipang panchi ɓu unəm ga mbwai pa̱ sosai ata ɓa ya ka̱ nra ìgwak ka̱t iya̱m va̱ nak kang nlà pa ya ka̱ nra ìgwak ka̱t te i ra te ya ka̱ rəng pa̱ ipin te mal pa̱ nya ka̱ chu ka̱ nɗa ɓu ya na ka̱ atak wa yi iwawa ipin ɓu ya na ka̱ mwo acha onəm nlomo ɓu ya na ka̱ wor ovan ro ka̱ mbwakan ivəngva̱ nda ro ɓu ga bu ya na atak va̱ mal pa̱ uva̱ atar ka̱t uza̱ tar ka̱kul pa̱ uva̱ ya ka̱ nra ìgwak kat. Mbwai i nak na ka̱ nnəm iya̱m va̱ ma pa̱ uza̱ a nəm ka̱t ka̱ɗi te unəm uga bwai itaba ira nda ka̱t ka̱kul pa̱ i ɗom pa̱ uya̱m pa̱ mmawo ko ka̱t uva̱ i dər pa̱ maybe onəm nro ma ka̱n mangchi wo ka̱kul mbwai wo uva̱ i dər pa̱ uyi ro awa ɓa bal wo ka̱ nzhi te uyi ro awo ɓa ngga wur ovan ka wo te ka̱kul once ma nyi cit pa̱ mmaɓu ka̱ mbwai te mi re ɓu ɓu jul ka̱t oyi ka̱ pangchi ɓu onəm ga lung ɓu ka pangchi ɓu ova̱ ya ya pangchi ɓu pa̱ oro ma ibibu pa̱ no o gbal gbal ko ki yi ma bəng ko wa pal ko ka̱ iya̱m iga mpa, onəm owo ro kuma i ɓuɓu i mo aga ikum i ɓa i lak ɓuk ro pa̱ ka̱ ko kuma ore n ɓu na ka̱ ya mbwai ta ka̱t so a nak te ayər i nəm unəm nəm ka̱ka̱l mbwai te wa nji fa mbwai taba iyap nra ìgwak ka̱t kaya pa̱ mbawai iyap nra ìgwak yap te onəm va ka̱ mbwai pa̱ makmak te unəm uro ka̱ ya ka̱ utəm i ang kang ki chu ozo kat ama bu yanim wata kan bwai ama aya kan nra igwak kat bu ya unimwata kan bwai ama atim ikang kang ya kashi nzhi kat bu ya unim wata kan bwai amanrote iri iyen nenen ka shinzhi wo kat bu ya unimwata kan bwai. Ama noro te onənal i dat kulung ka̱ na ka̱t ka̱kul uza̱ ka̱ mbwai mmaɓu ka̱ mbwai ma chu ɓu te mmaɓu unəm ɗo mmaɓu ka̱ mbwai kang ɓu i ya utəm təm ikangkang ka̱ ucha ɓu ka̱t ko ivan ɓu ka̱t te mbwai na ka̱ na nra igwak ɗo ngga pwapwar te ka̱ ɗiɗi te mbwai pa̱ te i nak ɓu ka̱ ɗiɗi iya ɓu ɓan onəm ɓu dər pa̱ nya ka̱ mbwai ma nəm i bang bang ova̱ tote ova̱ nda uza̱ ko ya naya nbwai mi pan na ga mi kuk naya nbwai mi nak onəm ga báng onəm ga mi ɓa lang na i te nra ìgwak na ta ro na ɓu ra te ɓu yen ring a mugunta va̱ pa̱ iya̱m bá̱ngbá̱ng va̱ pa̱ u ɗom pa̱ u nəm unəm ro ka̱kul pa̱ nya ka̱ mbwai a te ka̱ atak njin ta mbwai ita ɓa ina nra igwak ka̱t iya̱m va̱ i na nra igwak unəm wa ntan ji mi te, ya mma̱n, mma̱n na kwakwa i na nra igwak ama mbwai nbwai a yà ka̱t kang mma̱n ta uya ko ka̱t te ntəm ikangkang iya ka̱t nra igwak iya ka̱t to ka̱sa̱l aro kuma mbwai i iya i na nra igwak ama nna nra igwak mbwai pa̱ te a me mak ka̱t ka̱sa̱l va̱ kang n la pa̱ mbwai i iya i na nra igwak unəm te a ya pa̱ u yà ká̱ mbwai ka̱t ma ɓu ya ka̱ nri pa̱ uri ka̱ nzhi ɓu. Ɓu ya mbwai ka̱t ma iya̱m va̱ pa̱ yap kang ɓu nal a ka̱ ya ɓu kuma ɓu ya ko ka̱t ɓu ya ɲbwai ka̱t ma ɓu ya mbwai kaci kong ɓu ya pa̱ <hesitation> a ka̱ ya yin vena ɓu pa̱ ko ka̱ zər ɓu ya iya pa̱ uya mbwai ka̱t ma ovan bu iya ka̱ ngga ndyang ka̱t ka̱kul pa̱ nda va̱ mi ɗyang ta te sai mi wa mwai kang mi ɗyang o ze ku te nva̱ ta̱ te mbwai iɓəbyen ka̱ va̱ta a ka̱ ɗiɗi nda iya pa̱ uya ka̱ mbwai ka̱t ma ɓu iya ɓu utəm ntəm ada apambin va̱ ma yi ka̱ təm to nyam to ka̱t makmak ka̱ awalang aji yi va̱ to iyang ta ka̱kul pa̱ ɓu ya ka̱ mbwai ka̱t ma unəm ro idan nnap ɓu ka̱t ɓu ya ka̱ mbwai ka̱t ma uchu pa̱ là nnandər ka̱t mmaɓu ka̱ nnandər ɓu mi ɓa mi kak ɓu kul ɓu̱ ya ka̱ mbwai ka̱t ama uya ka̱ mbwai te ko mmabu nəm mpat te mma bak ma ma ka̱ yar nva̱ng ɓu. Pa̱ unəm mpat ka̱t ka̱kul ma nyi pa̱ nya ka̱ mbwai nya ka̱ mbwai iyi nva̱ uɗom va̱ nda nna ɓu ri nya ka̱ mbwai ɓu dan nda te te bu kan oche i bal ama uya bwai kat uche ro idat kolung kabukat uya nbwai kang nmabu nubongji ka̱ apambin va̱ to te uche a va̱ byen ji ka̱ pa̱ mbin iya ɓu ka̱ na ama ka̱ ka̱ va̱ ukan na te nra ìgwak ucha va̱ ta i ɓa nra ìgwak ka̱ mbwai bwa ka̱ mma ɓa pa̱ a hali ɓu a ka̱m na ka̱t mbwai ta i ɓa ya ka̱t te ntəm ikangkang i ya ka̱ ashi nzhi ta lam ka̱t mbwai ta i ɓa ya ka̱t te ibá̱ng ɓu ta ucha ta iya te le vong ka̱ ɗiɗi so ka̱ ta mi te mbwai i taba inan nra igwak unəm ka̱ ntəm apambin va̱ ta̱ ka̱t.